प्राकृतिक दृश्य में रंग बढ़ाते हुए इन बातों को ध्यान रखो जात है। जैसे प्राकृतिक वस्तुओं में स्वाभाविक रंगों का इस्तेमाल करो जरूरत पड़ने पर रंगन के उजाले पान को कम या ज्यादा करो जा सकत हा। चित्र बनाने के पहले स्केच तैयार करो संतुलन और समान्य का ध्यान रखना चाहिए। प्रदर्शक के नियमों को ध्यान रखना चाहिए जैसे सामने की चीजें बड़ी और पीछे की छोटी हुई।